واحد الليلة كنا جالسين على جنب البحر حتى كنشوفو واحد العاصفة كتجرف واحد اسفينة - سفينة غريبة وكبيرة ، وخا كانت العاصفة مشينا كنجريو أنا وصحابي كنشوفو شنو واقع تما والشتاء كتطيح، وملي وصلنا لديك السفينة مجبرنا فيها حتى شي واحد و عامرة بواحد الخناشي وقلنا صافي هذا واحد الصيد ثمين ، شي كنز أو شي ذهب، مشينا بغينا نضويو باش نشوفو شنو كاين تما ديك الساعة وهو يخرج واحد السيد منها، قالك راه كانت واحد العاصفة في البحر وراه طيحت الناس لي كانو في السفينة كاملين، ديك الساعة بقينا كنقلبو كيفاش ندخلو بشي طريقة ديال الانقاذ لديك الناس لي ندخل، وفعلا جاو فرق الإنقاذ ودخلو ولكن العاصفة كانت قوية بزاف ومقدروش يدخلو نداخل لبحر، ودازت شي ايام عنعرفو بأن واحد السفينة كبيرة كانت ديزة ديك الليلة وتمكنت تنقذ ديك الناس وخا ماتو ثلاثة منوم، وديك السيد عاودنا القصة ديال ديك العاصفة لي كيقول معمرو شاف بحالها، ومن بعد دوز معنا شي أيام في القرية ومشى.